Lu pettini avennu li denti ti sistma li capiddi, quannu ci l'hai, secunnu lu versu chi ci voi dari tu. A mia mi piaci purtarimilli tutti narrè e lu pettini mi duna na manu di lussu. Na vota si usava lu pettini strittu, ma chiddu nun sirvia pi purtariti li capiddi narrè ma sirvia pi cuntrullari siddu tra li micciuli c'eranu pirocchi. Mi capitau na vota, avia sei anni, chi l'appi passatu di me nonna.